Faa waɗa meesirŋaaji annda ko adadu mum hawrata. Jon kaa ko naayi e banngal ko meetetee fu. Ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. <hesitation> Meesirŋaaji <hesitation> ana keewi nooneeji sanne, eyyo. Nooneeji nooneeji walla mbiyaa siiŋaaji siiŋaaji woni hen.